Na peddi sicca addiventa vecchia chiù prima. Pi curari na peddi sicca giuva prima di tuttu bìviri almenu du’ litra d’acqua ogni jornu. Appoi unu s’havi a prutèggiri da lu suli ca asciuca la peddi e la fa addivintari chiù sicca. Giuva macari scansari li posti troppu friddi o troppu càudi. È ùtili poi massaggiari la peddi cu cremi adatti. Scansari principalmenti ansia e stressi e circari sempri di èssiri sereni. Usari sempri tuvagghi mòrbidi p’asciucàrisi e sapuna dilicati, e mai lavàrisi troppu spissu e circari di usari sempri acqua tèpida. A la fini, mpurtantìssimu, è manciari spissu frutta e virdura.